Niŋ i ko kuno se komi niŋ i ko kunoo la ňeŋo. Kunoo; kunoo la ňeŋo mu domondiŋ domondiŋ kuu le ti. Wo laŋ na duniyaa faŋo moolu ye ka i la haajoo doomaŋ doomaŋ ne. I si si kunoo je, a ye a la ňeŋ komaase jaŋ. kolomandiŋ kiliŋ kiliŋ, kiliŋ, kiliŋ, kiliŋ, kiliŋ kiliŋ, kiliŋ fo janniŋ a be a la ňeŋ siindi la, i ye a loŋ wo mu bataa le ti. Wo mu bataa le ti. Bari wo bee tuu puru ka diŋolu kanandi loŋ. i maŋ a je kunu doolu wolu ka a laandi i ye kiloo laa. Bari kunoo doolu bi jee i ka a dadaa le, niŋ i ye a je, i be a loŋ na le ko i ye buŋ loo le, komi kaccoo. Kaccoo, wo ka ňaamoo le taa. a ye a debe fo a ye ke a la buŋo ti, a ye duŋ jee. A ye kiloo laa jee. ka domoroo kamanaŋ a diŋolu ye. a ka a dii i la wo le to. E naanaŋo wo se komi moolu. wo ka bankoo le taa. Nka bankoo sinaŋ ňaamiŋ ka a nooni. naanaŋo a bankoo sinaŋ wo le ňaama, a ye a la buŋo loo. Wo bee tuu puru ka kana ňiŋ na a be muŋ ke la jee puru a ye wo kanandi. Antukaa kunoolu bi jee le minnu ye a loŋ ko niŋ i be keseyaa fo la kunoolu kono, itelu fanaalu mu. <hesitation> keseyaa lemu itelu ti kunoolu kono. Parisiko i la buŋo niŋ kunu doolu la buŋo buka ke kiliŋ ti. kunoo doolu ka kiloo le laa duuma tenti reki; niŋ i ye bankoo wiri reki, aperee i ye kiloo laa, i ye biti i ye kiloo laa jee, i ye kolomandiŋo laa teŋ i ye ifaŋ kanta, i ye naa i ye kiloo laa jee. Kunu doolu ka a ke santo. Doolu ka a ke yiri huo faŋo le kono. Parisiko mandinkoolu ko i ko, i ko niŋ i maŋ wo yiri huo konkoŋ, <laughs> i buka tonsoolu laa dulaa loŋ. Woto itelu ka a ke yiri huo le kono <laughs> iyoo. ňeŋo. duwa ňeŋo bi jee. moo buka a fo i ye i seleta yiroo kaarii to taata fo duwa ňeŋo to. Niŋ duwoo be a la ňeŋ ke la. a ka daamiŋ. a be yiroo daamiŋ to. hadamadiŋo la jusoo jamaa jamaa, i la jusoo buka i so wo la puru ye futa noo puru ka a kanandi noo; parisiko i ka a laa dulaa le te hadamadiŋo te tariyaa ka futa daamiŋ, i ye a loŋ a si kenoo a ye bataa soto jee. komi kunoolu la ňeŋo. Kunoolu la ňeŋo, a ka diŋo. ka diŋo kanandi loŋ de wuluu dulaa.